Ny fomba fiasana fermeture a: izy io efa karany lalana lamasinina regny de juste hoe koroinao fogna izy a de mihidy, de izy io an fermeture afaka hitanao amina akanjo a ohatra hoe patalogna, chemise ahitanao ananjy aby sy.